กะดีอยู่เดะล่ะ ตั้งแต่กะมาบ่ทันมีปัญหาหยังอยู่

กะบ่แพงปานใดเดะล่ะ อย่างมากกะเก็บต่อปี เดี๋ยวนี้แฮ่งกะแอปโอนบ่เสียจักบาท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

บ่ดู๋ดอก สามสี่เดือนจั่งไปเทื่อ ถ้าบ่มีอิหยังต้องถึงธนาคารอีหลี เพราะเดี๋ยวนี้เฮ็ดผ่านแอปได้

มีอยู่สามธนาคาร อันหนึ่งกะไว้กะจ่ายในชีวิตประจำวัน อันหนึ่งกะเก็บเงินไว้ อีกอันหนึ่งกะจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเน็ต ค่านั่นค่านี่

เปิดธนาคารแรกคือธนาคารกรุงศรี ญ้อนมันใกล้เฮือนเฮือนเลยเปิดไว้

โอ๊ย หลายอย่าง กะเทิงได้เงินมาจักสิเก็บไว้ไสกะไว้ในธนาคาร เงินเดือนเดี๋ยวนี้เขากะโอนผ่านธนาคารกันกะแล้ว

ข้อยใซ้ออมสินเป็นหลัก ข้อยมักโอนเงินตอนตีหนึ่ง ตีสอง มันโอนง่าย สะดวก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

กะคุ้มอยู่เดะ กะเป็นผู้ได้ กะบ่ได้เป็นผู้เสีย

ข้อยว่ามันมีส่วนอยู่เดะ เดี๋ยวนี้คนแฮ่งมักเฮ็ดคลิปสั้น พอคนเบิ่งคลิปสั้นดู๋ดู๋ กะบ่เบิ่งคลิปยาว เบิ่งคลิปยาวแหน่ จ่มว่าซั้นว่ามันยาว

บ่ค่อยเบิ่งปานใดดอก เบิ่งยามใดกะเสียแต่เงิน มีแต่ไลฟ์ขายของ

มันเฮ็ดให้เฮาทันบ้านเมือง มันบ่แม่นแต่บ้านเฮาเดะที่ทัน มันทันฮอดต่างประเทศ ทันไปสั่วซุมุมโลกเอาโลด

ยังได้รับความนิยมอยู่แน่นอน ผู้พัฒนาเขาอัปเดตซุมื้อซุมื้อ คนกะยังเล่นซุมื้อซุมื้อ จั่งใดมันสิเซานิยม

บ่ได้แย่เดะล่ะ แดดบ่แฮงโพด ฝนแฮงบ่มี มีลมเย็นเย็นสำบายสำบาย

ข้อยมักอากาศที่มันบ่มีฝนตก แดดบ่ฮ้อนฮ้อน ลมเย็นเย็น สำบายคัก

ยามอากาศฮ้อนฮ้อนเฮ็ดได้แค่เปิดพัดลม บ่ซั้นฮ้อนไปหานอนพื้นกระเบื้อง โอ้ะ แต่ถ้ามันฮ้อนอีหลีอะ พื้นมันฮ้อนฮ้อนเดะ หดหู่ว่ะ

บ่มีหั้นแหล้ว มันฝนตกพายุเข้า อยู่ในเฮียนตั่ว หม้องข้อยอยู่น้ำมันบ่ค่อยท่วม เลยบ่ค่อยมีปัญหาอิหยัง

จักแหล้ว ข้อยบ่เคยไปสัมผัสอากาศหนาวภาคเหนือเนาะ แต่ยามหนาวมันกะหนาวอยู่เดะล่ะ หนาวแบบต้องห่มผ้าหลายหลายกะน่ะ จั่งสิอุ่นขึ้น

บ่ค่อยมีผลกระทบหยังดอก บ้านข้อยมันบ่ได้เฮ็ดเกษตรกรรมเนาะ มันกะเลยบ่ค่อยมีผลปานใด

แตกต่างหลายอยู่เดะ แต่กี้ยามหนาวอะหนาวหนาว เดี๋ยวนี้กะบ่หนาวปานใดดอก แต่ยามกะอะ แต่กี้อะบ่ค่อยกะปานใด เดี๋ยวนี้อะกะคักกะแน่

ผลกระทบต่อร่างกายข้อยนี่ล่ะ ข้อยมันปรับบ่ทัน ฝนแหน่ ลมแหน่ ฮ้อนแหน่ ฮ้อนเป็นไข้แล้ว ท้อสุดสุด

กะใส่เสื้อแขนยาวหนาหนา หนาวแหน่กะใส่กะสองกะซ้อนกัน ใส่กางเกงขายาว

เบิ่งแหล้วเนาะ ถ้าบ่เบิ่งสิไปฮู้ติว่ามื้อนี้ฝนสิตกบ่ ยามมื้อฮู้ฟ้าแจ้งจ่างป่าง แลงมาฮู้สิกลับ ฝนหั้นตก เฮ็ดจั่งใดล่ะ

โอ้ กะสิยากอยู่ล่ะ กะสิขนของจำเป็นขึ้นกะสอง ถ้ามันท่วมฮอดกะสองกะสิขึ้นหลังคา อยู่จนกว่าสิมีคนเข้ามากะพู้นล่ะ

ว่าส่งผลอยู่เดะ ยามมันฮ้อนอะ คนมันฮ้อนสิหัวฮ้อน แต่ยามฝนตกอะ เทิงบ่ฮ้อนแต่บ่หนาว เปียก หงุดหงิดพอกันกับตอนฮ้อน

ข้อยสิเลือกหน้าหนาว อย่างน้อยน้อย หน้าหนาวมันกะบ่ได้มีน้ำที่ตกลงมาเฮ็ดให้กะกะเปียก เฮ็ดให้ถนนมื่น น้ำบ่ท่วมล่ะหวา

นี่ว่ามีผลอยู่เดะ ยามฮ้อนเป็นช่วงที่คนบ่ค่อยเที่ยวกัน มันฮ้อนแบบ แบบเผาผิวอะ ย่างไปหม้องใดฮ้อนฮ้อน ฮ้อนจนแบบอยู่บ่ได้อะ

กะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ มันแบบว่าห่าลางมื้อบอกฝนสิตกแต่บ่มีฝนจักเม็ด แต่ห่าลางมื้อบอกฟ้าสิแจ้งแต่ฝนหั้นตก

กะสิแตกต่างแหน่กับภาคใต้ คิดว่าบ่แตกต่างจากภาคเหนือภาคกลางเท่าใดดอก มีสามฤดูคือกัน ภาคใต้เขามีสองฤดูเด้อเนาะ

ย้านอยู่ มันเสียงดังฟ้าฮ้องฟ้าผ่า เป็นฝันร้ายของคนบ่มักเสียงดังเลยล่ะ

ข้อยสิเลือกอากาศหนาว อากาศฮ้อนมันฮ้อนคัก ห่าลางมื้อฮ้อนหายใจบ่ออก เฮ็ดหยังฮ้อนลำบากไปหมด

บ่มักยามฝนตก มันลำบาก ออกไปไสกะบ่ได้ ถนนกะลื่นอีก ห่าลางหม้องน้ำกะท่วม

ห่มผ้ามันกะอุ่นขึ้นแล้ว กะกะออกกำลังกายเล็กเล็กน้อยน้อย มันกะอุ่นขึ้นล่ะ

เปิดโทรทัศน์เบิ่ง ส่วนใหญ่มันเป็นข่าวสดสดอะ มันบ่ได้อัดเทปไว้

กะชั่วโมงสองชั่วโมง ก่อนออกจากบ้านยามกะ กลับบ้านมายามแลงกะเบิ่ง แต่กะบ่ได้เบิ่งโดน

รวดเร็วมันกะดี กะจะได้ทันข่าวสารบ้านเมือง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

ข้อยเบิ่งข่าวต่างประเทศหลายกว่า บ่รู้คือกันว่าเป็นหยังข่าวต่างประเทศมันคือหาเบิ่งง่ายกว่าข่าวท้องถิ่น

กะหลายอย่างอยู่ เช่นสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ มันค่อนข้างแย่ มันบ่ได้แย่แต่ประเทศกะเดะ มันแย่ทั่วโลก

ข้อยว่า ข่าวการเมือง แบบว่าถ้าการเมืองดีบ้านเมืองเฮาเฮาดีขึ้นอะ ข่าวการเมืองมันส่งผลต่อบ้านเมืองเฮาอีหลีเดะ

ยังจำเป็นอยู่ล่ะเนาะ คนเฮามันบ่ได้ติดตามข่าวแต่ในโทรศัพท์เด้ ข้อยยังเบิ่งข่าวในโทรทัศน์อยู่เด้อ

ข้อยสิฮู้จากใน X ก่อนหมู่ ญ้อนข้อยเล่น X หลายกว่าหมู่ฮู้เลยรู้จาก X

ที่จริง สำนักข่าวสมัยนี้มันกะน่ากะถือกะนั้นล่ะ ซุมดังดังน่ะ มันบ่แม่นเฉพาะอันใดอันหนึ่งดอก

เด็กน้อยสมัยนี้กะสิกะจาก social media นี่ล่ะ สิไปกะจากไสได้ โทรทัศน์กะบ่ค่อยเบิ่ง เล่นโทรศัพท์ซะส่วนใหญ่